أكتر طريفة شفتها فحياتي ݣاع هو واحد المش لي تيحاول باش إصطاد واحد الفار أو كان كيتبعو لأي بلاصة أحنا كنا تبعينو أو هاد الفار كان تيهرب بواحد طريقة جنونية أو كيتلاعب بالمش مزيان أو فالأخير الفار قدر أنه يوجد واحد المصيدة للمش أو فالأخير المش هو لي تشد أو كنا كنضحكو بزاف